இது ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம், ஆனால் பலர் இனிப்பு தின்பண்டங்களை விட உப்பு நிறைந்த தின்பண்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், ஏனெனில் அவை சுவைகள் மற்றும் அமைப்புகளின் கலவையின் காரணமாக மிகவும் திருப்திகரமாகவும் திருப்திகரமாகவும் இருக்கும். இருப்பினும், சில தனிநபர்கள் தங்கள் சுவை மொட்டுகள் மற்றும் உணவுத் தேவைகளின் அடிப்படையில் இனிப்பு தின்பண்டங்களை விரும்பலாம். உப்புத் தின்பண்டங்கள் பெரும்பாலும் பலவிதமான மசாலாப் பொருட்களையும் மூலிகைகளையும் உள்ளடக்கி, எளிமையான இனிப்புடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் நுணுக்கமான சுவை அனுபவத்தை உருவாக்குகிறது.